موت من جبل طبعا الله يحميه ويحفظةويبارك بعمره، <hesitation> ترى ما فيني إحيا من بعدة لحظة أصلا، <hesitation> ما بتخيل حياتي بب-بدونه، وما عندي قابلية لتحمل الألم أنا ما فيني أعيش <hesitation> وأنا عندي جرح بقلبي وجع على فقدان حدا عزيز أو هكذا، تخيل إنه هذا الحدث شريك حياتي